Unar zami te ema bho bho ami uke ma primary sukul ama tema bho bho ami uke ma primar sukul obho oniin anami olo ema bho ami ilaanya aburuhir na buru marani ami ugi ta primary three po oblol tumor ami aru bhin zami aghi ta badi tesi obho noringha mibam awuny ki oghi ka loglomaar obho ami unai om te ema bho bho ami usi ta ogbebhien iraar po obolo tumor zami aghi te pa ibara badi obho molo ami ke aghi ka ru ghan oblol odi amem ubhin zami oghi obho pami umiin ughol akere kere idi te dighiomaar ebha kele ami udua umute bho den epa kele ibada abudi obho ara kere obuo ami umiin obho keghe ezo bho awuny arooy ne tugh aghudum eedi obho te pa ibara badi obho aru atu bho iboghi yogh obho no boki yogh okoki yogho oki ti nom but te bha kele ezoor utu gha dio kua po obogh omon oba otu ta aman obho mesi olo no sa gha median obhiin ana ogbo dio ni ane Pana ta lela ena ta lelani atobh ana olela dio arobh pu to gbo mepogh okelere mo oreeny olo kooy kooy ta tueni ale atol ane alogh den ipa leele ibara bidi obho iliki dio isua mooy ke rugh ka dighii okpo olo izuan io ineghe momiin leedio ebha kele ilo gha kua ibam awuny obho ne go meey to ara ade omo amem no ki tedun no gir ebha bkos of digha aaridien obho ana ta tol ale bho idigh ibura bho ana bura bho kar kar olo ana nava ema onuma to okpa ni ana ta miinini mebaal soaghudum obho obho bha no bho epakele Ilo moyiin ezo amen ani ughi usi ta badi obho ulogh zami tesi ituugha bho rami umiin ughol kua awuny epakale esi ituugha bho ilele emu eedi ighua epu ma awuny ebha kele osi bho ezira notugh ebh kele ema bho arr bho adigh keghe eedi ekar etuor maar mobheener mikanya ughol oghol tema bho utuom mobhere maar oh leedio pepa kele bho eedi iseghe kua eniin eghol kua noghi meesi bho ituugha bho otu kimminon arooy olo tokpe olo tetu gha to otu etuughumiom awuny obho arooy ne kooy iba righiiom pana ko na va na morol ki zo bho eedi idi bho paar obho ami ne dighi na kol kua tami ami epa kehe abadi obho anegho aru mesuo oduol bho kami agba